हाँ आज के जमाने में जे बहुत जरूरी है के हमें जो है, टेक्नोलॉजी ते कट ऑफ ले लेनो चाहिये। थोड़े बहुत दिना के काज चुनके आज कल जो है, टेक्नोलॉजी ते हम कट ऑफ नये ले पांतीय जाय की वजह ते बहुत बीमारी लग गई हैं। जैस के लैपटॉप पे हम देखतेइं तो बातें बातें हमारी आई एन पे प्रभाव पडतुए हमाए सिर में दर्द रहेनतुएं। और टेक्नोलॉजी को ऊसे हम ज्यादा करतेइन्नै जैस के टी.वी. वगैरा देखतेइं तो बाऊते हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव पडतुएं तो जमार हमें काचू दिना काज टेक्नोलॉजी ते हमें कट ऑफ ले लेनो चाहिये। और डिजिटल वर्ल्ड तेउ कट ऑफ ले लेनो चाहिये चुनके डिजिटल वर्ल्ड में सब चीज डिजिटल है रहियै। कोई चीज रियल नाई तो जा वजह ते हमें कट ऑफ लेयकिन सिम्पल जीवन जीनो चाहिये।